جی تُساں ماڑے کولوں پچھیے اساں پہاڑی لوکیاں کہ فریج نے حوالے نال تہ فریج ای جس طرح اساں مثلاً دودھ ہونا یعنی کوئی خراب ہونے تھو اساں بچانے آں او فریج اچ رکھی شوڑنے آں, فر کوئی سبزی ہونی یا سالن اساں پکانے آں جس طرح گرمی ہونی تہ او فر فریج اچ اساں رکھی شوڑنے آں تہ او فریج اچ یعنی خراب نا ہووے تہ اساں جسلے ضرورت پینی تہ فر اساں فریج اچو استعمال کری شوڑنے آں تہ فر جسلے گرمی ہونی جس طرح کوئی پانی نیمبو پانی وغیرہ بنائی تہ رکھی شوڑنے آں جیڑا اساں گرمیاں اچ استعمال کرنے آں جِس طرح مہمان اشنے ساڑے گھراں وچ تہ اُناں کی اساں دینے آں فریج نہ اِس طرح اساں نی ضرورت دی تہ اساں استعمال وی اِس طرح کرنے آں تہ باقی ہے کہ برف وی اساں بنانے آں جےڑی اساں پانی اچ بائ تہ خود وی استعمال کرنے آں نال کوئی کسے غریب بندے کی ضرورت وے اُسکی وی دیئی شوڑنے آں تہ اِس طرح بس مِلی جلی تہ جِس کول فریج ہونا تہ اساں چلانے رہنے آں۔